Sesena bek esa fo lo i'ak ma kokis fo nakadita nai tasu so na boso edo matingan ma makona ha'i a. Edon so na edo fa fa mon te, lo i'ak fo ita edo tatingan so na mina matobik a naspiti fo lae ita liman na ma lae ita matapanan.